Kii ng'emi anyun at kinye ke pendi sukuul, ko ki chaam ke ng'alu kora amu kememache iwe sukuul, keng'alu keleen ee, amyani <hesitation> ng'a kam nga keriipe kei iin tumki ki- kimewe sukul, ko ki cham ke ng'alu kunotok ke leen <hesitation> amyanii <hesitation> amu ka iin cho chom kelee ing'onyonii ng'e lel noteet ko nyonii kunotok, amu kikerin is sikindet kole me myanii, ak imee kei ileen amyani, ma wendii sukul, ko amu ki ng'e lel noteet nepo petushek chotok, ko mache ke aai anyun kemetoi ng'elelnot si ing petushechok amu iin kikopapiik tai, ko ng'otii imeetaekei lakwet nda ko lakok chi chondet ki ko ng'elelso sokoleen <hesitation> mawendi sukuul amyanii ko komakararan amu kotko akot achek ko ki ki ng'emwaa ko unotok oroni mateketar matakeit wei komache ketareet kei anyun matekee ke- ke metachi lakok ko ngolso kolee mawendi sukul amu amyanii.